tänään on neljäs päivä elokuuta tuhatyhdeksänsataa kuusikymmentäviisi olen Lapinlahden Lapinlahden kirkonkylän Lassinpihassa haastateltavani on entinen maatyömies Aukusti Hiltunen joka on syntynyt kymmenentenä heinäkuuta tuhatkahdeksansataaseitsemänkymmentäkaksi Lapinlahden Kivistön kylän Ilvesmäessä haastattelija Pentti Vartiainen
minä senkin olen päässyt kuulemaan hyvin paljon ihmisten puhuttavan että kaikki mitä nyt laitetaan näinä aikakausina täällä meillä niin ne loppuu sitten viimein ihan kaikki sitä ei tuotakaan vehjettä ei ole ihmisillä ne nukkuu kaikki ja sitten lähdetään taas kun veres kansa nousee maailmassa sitten lähtee ne taas elämään ja ne etsii sitten senaikuisia taas ja sen kansan kulun kanssa mutta nämä mitä nyt - tuokin vehje on niin se katoaa pois sitä ei ole niillä ihmisillä jos pannaan tuhat vuotta tai sata vuotta tai mikä no ei se nyt sataan vuoteen ennätä loppua mutta kuitenkin jo tuhat vuotta niin ne loppuu ei ole noita ei ole ihmiset ne unohtaa sen ne ei tykkää enää ne siitä se - haihtuu pois mutta nyt se on tyylinä minunkin kanssa kun minä en ole ennen milloinkaan noita nähnyt niin se on nyt tyylinä ja niin kuin se onkin mutta se se vain on minussa sitä minä vain olen jo vuosia tässä kuullut kun kansa etsii sitä ikiliikkujaa mutta sitä ne ei löydä sitä ikiliikkujaa se on ollut sinä aikana kansalla niin se on ollut niin ihmevehje että tuota se kun on siellä sota kun - sotia kun on ollut niin se on ollut se vehje siellä niillä toverina joilla se on ollut niin ne on tehnyt ihmeitä sillä ja minkälaisella konstilla se on kuljetettu sitä ei tiedä minä en tiedä mutta se on vaan ikiliikkuja on se nimi ja se on kadonnut pois nyt kun ne on etsinyt sitä jo monta vuotta minä muistelen kun se alkoi etsiminen sen ikiliikkujan että kuka sen löytäisi maailmassa niin ei ole löytäneet minkälainen vehje se on se on kumma se on kumma vehje ne on pannut senaikaiset ihmiset ne viisaat sanotaan niinkin niin ne on pannut sen niin piiloon että ei ole kansa päässyt siihen perille että millä lailla se syntyy ja minkälainen kone se on niin tuommoisia kyllä on löytäneet ja se on voinut olla jos - tuohonkin asiaan niin tuhansia vuosia eli miljoonia se on voinut olla koskapahan sen minä uskon ihan täydelleen kun semmoisetkin laskut on näissä puheissa kun laskee nuo ihmiset että ei mitään nykyis aikana ole niin kuin tuo -- vehkeeseenkin minä jos vertailen se on ollut tuokin mutta se on ollut kateissa mutta nyt on elossa nyt se siinä pyörii ne on - tuommoisen saaneet laitetuksi ja olleet niin se on se on nämä ihmisen kulku se on semmoista ja ja mutta sitä siihen ikiliikkujaan minä vain menen että sitä ne ei ole löytänyt ei että minkälainen kone se on vaikka ne hyvin tässä vuosia jäljellepäin se oli hyvin paljon lehdessä kulki että ne koetti etsiä sitä mutta ei ei ne ole löytänyt että minkälainen kone se on ollut se ja se on ollut sille kansakunnalle se on ollut hyvin hyvin omituinen siellä sodankäynnissä se on ollut omituinen niin kuin nytkin onhan niitä niin kummia laitteita tuolla ihmisillä ja kun siitäkin kun noin sanovat ne ihmiset jotka sillä mielialalla olla ja minäkin minä olen kansa sillä mielialalla että tuota kaikki häviää pois ja sitten veres nousee noin niin kun minä sanon tuohonkin että se tuokin häviää pois ei se ole niin kuin minä sen mainitsin tuhat vuotta tai vähän allekin jo ennättää mennä ei sitä ole tuota se on taas tuommoisia asian sijaan se voi olla veres kone että ei tuontyylinen niin ja se on semmoista sillä lailla se kulkee ihmisissä se ne häviää entiset pois ja verekset sitten sieltä löytää ne ne ihmiset jotka taas on täällä maailmassa kulkemassa niin kuin se vaihtuu nämä ihmisten kulku se vaihtuu - entiset pois - niin kuin minäkin menen pois minun sijaan syntyy uusi se puoli kun kulkee se on kulkenut ja kulkee eteenpäin siinä se on ihan totta kaikki entinen katoaa ja verekset nousee tässä - ihmiskansa se näkyy tuollakin pihalla puussa ja heinissä ja kaikissa tässä luonnonoloissa ne vanhat katoaa ja uusi nousee niinhän se tekee ja semmoinen kulku on tässä maailmassa niin on siihen asiaan muuta ei olekaan muuta kuin sitten nyt on se pahankurisuus keskenään ihmisillä se nyt sitten on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
no no mitä mieltä te olette minkämuotoinen on tämä maa millä me asutaan
maako tässä sitä on juttuja - minä pitänyt ja pitää muutkin ihmiset ja että siitä kun ei taida perustusta ollakaan ihmisillä muuta kuin arvioinnin mukaan minä kai olen sitä mieltä että se ei ole mitään niin kuin tuosta lasista vain katson se on vain noinikään ja kuinka pitkälti sitä on sitä ei tiedetä koskapahan vaikka ne sanoo että maailman ympäri käydään ja perillä ei - nekään ihmiset vaikka ne vaan ne valehtelee siinä sitä on tuota niin kuin tuonne katson tuonnekin päin niin tuota niin herra ihme minne asti sitä on se on tietymätön on siellä siellä kaukana maailmassa on siellä ihmisiä siitä minä olen kuullut paljon ja että siellä on ihmisiä ja ne elää toisella tyylillä kuin me kyllä kyllä se olento niin on mutta se että niillä on ne elämänkulut näinikään siellä kun ei hirsistä ei rakenneta huoneita muuta kuin ne rakentaa mistähän löytävät maasta vain semmoisia ja mistä nuo tehnee joilla ne vähän joita ne vähän tekee niitä huoneita joissa ne asuu ei niillä ole tämmöisiä huoneita niin kuin meillä on ei ollenkaan ei yhtään tunnu olevan kyllä se on se kulku kun sen minä olen kuullut hyvin paljon ja ja tuota mm mm
oletteko kuullut sanottavan että tämä maa olisi pallonmuotoinen
no niinhän ne sanoo että se on niin kuin pyöreä niin kuin on pyöreä mutta miten se lie sekin asia että että että onko se näin pyöreä niin kuin koppi kopiksi jota sanotaan pyöreäksi että se on pyöreä noin että se siinä ei ole täyttä tasavuutta niin kuin katsotaan nyt tuonne päin että se on tuosta tasainen tuonne päin tuo maan pinta mutta että se pitäisi olla pyöreä mitenhän lie se eiköhän lie sekin humpuukia minä olen vähän sitä mieltä että muuta kuin se voi olla vain noinikään tasaisena kuinka pitkälti sitten mutta kun tuonne tuokin sieltä nyt on jo kymmeniä vuosia aikaa jäljellä päin kun vielä on löytäneet yhden maanosan tuolla maailmassa jossa ei olekaan ihmisiä yhtään ollut mutta nyt minä en ole sen jälkeen niin tuota en ole nähnyt - kirjoitusta että olisiko sinne jo ihmisiä viety sinne maanosalle joka se on ollut vielä tyhjänä ihmisten asumisesta ja se on samantyylinen olennolleen kuin Suomi että siellä on kesä ja talvi siellä ja tuota että siellä ei ole asukkaita ei ollenkaan ja se on niin isoalainen kuin Suomi semmoinen maanosa pitäisi olla mutta en ole nähnyt nyt lehdissä enkä missään kirjoituksissa että olisiko sinne jo mennyt ihmisiä asumaan vaan minä vain vähän pelkään niin että kyllä sinne on mennyt jo että on siellä
no mitä mieltä te noista tähdistä olette tähdistä
no se on siihen on niin helppo se on meille antanut se joka meitä hoitaa yleisesti se on antanut samalla lailla meille tuota valoksi niin kuin tuo lamppu on tuossa tuvassa meille tuo pään päällä joka on tuossa se on samalla lailla jo tehnyt se on tiennyt että me tarvitaan pimeässä aikana valoja se on se on sitä vasten ne tehnyt ja niinhän ne on pimeällähän ne paistaa ja ne antaa meille kirkkautta niin se ne ne ne on jumalan laittamia ei ne ole meidän me ei ole niitä laitettu muuta kuin tuommoisia mitä on tuossa tuo sähkölamppu niitä me - vaikka siinä sitäkin ei siellä siellä on ne koneet mitkä on niitä laitellut mutta ei nämä koneet meidän koneet ei niitä laittele se laittelee siellä se se joka sen hoitaa niin sillä on ne koneensa siellä
no tunnetteko te nimeltä noita tähtiä
en minä heistä paljon muuta kuin kointähti on se iso tähti joka nousee syksyllä ja pimeän -- millä aikaa se nousee päivän nousun edellä - tuosta reunalta taivaan reunalta ja se näyttää hyvin kaukana se nousee sitä sanovat kointähdeksi sitten tuota tämä tämä tämä joka se nyt aina paistaa tuossa ihan miksi ne sitä sanoo kointähti koittaa onhan siitä siitä kointähdestä oikein lukukin on vaan en muista häntä että kointähti koittaa auringon nousun edellä ja en muista sitäkään lukua no onhan ne pitänyt vanhana sinä aikana ne ihmiset merkkinä ne on pitänyt mutta minä en osaa sitä sanoa että tuota onko ne minun näköalalta muuta kuin sen näen vain että tähtiä on sen näen - mutta en osaa muuta sen minä osaan kyllä sanoa että se on meille antanut noinikään valoksi pimeänä aikana niin kuin nyt on tuossa tupaan tuo sähkölamppu sen minä kyllä osaan sanoa ja niin se on se on antanut meille valoksi se ne tähdet se ei ole heittänyt ihan pimeään meitä se on kaikki hyvästi antanut meille mitä me tarvitaan ja hänen elämässä olossaan niin on ollut se hyvä puoli se on kaikki antanut meille kun vain me osattaisiin sen mukaan olla mutta meissä on se pahuus että me ei osata olla me juonitellaan sitä hyvää vastaan niin niin me tehdään niin kai minä teen vaikka semmoiset on kyllä ne merkit minulle kyllä minä siihen sanon ne on nuo tähdet se on sitä vasten että pimeänä aikana me nähdään täällä maan päällä kävellä jos ei olisi tuossa tuota lamppua tuossa tukassa ja lasit olisi ihan kiinni herra ihme kuinka tämä olisi pimeä siitähän sitä saa että ne on ne on meitä vasten tänne ilmaan tehnyt että nähdään täällä repostella juoksennella täällä ja niinhän me tehdäänkin pimeän aikana se kun katsotaan tuonne ylös siellä on ne lamput nähdään että ei ole pimeä mutta - jos ei se sehän menee niin pimeäksi kun lasi lyödään tukkoon että ei näe yhtään valoa niin herra ihme kuinka tämä on pimeä miten me täällä reposteltaisiin mutta se on jo silloin arvannut että ne ihmiset tarvitsee valoainetta täällä maan päällä kävellessään niin ja se on totta
no mitä mieltä te olette kuusta ja auringosta
kuu ja aurinko ne on taas samalla lailla meitä vasten meidän elämäkerran juoksua vasten että me täällä tuota se antaa meille tarpeeksi kaikki ihan kaikki aurinko antaa tarpeeksi kuu antaa sitten sitä pakkasta talvella se se on kylmä se kuu niin se on kylmä mutta aurinko on sitten siihen sijaan se on niin lämmin että se meille antaa mitä me tarvitaan kasvattaa tuolla pihalla ja minua on kasvattanut ja ja kaikkia mitä on se on sitä - sen puolella aurinko sen - hyvän puolella tämä pakkanen tämä nenänpäätä palelluttaa talvella sillä on semmoinen merkki sillä - kuulla mutta se että se antaa valon sekin niinhän se tekee se valaisee yölläkin vaikka olisi pimeä aikakin olevinaan niin se kuu kun tuolla pollottaa niin se on niin kuin tuo lamppu vain ne on sillä sijalla olevia niinhän ne on
no oletteko te kuullut tarinoita kuusta
en minä nyt niitä niitä niitä nyt niin vähän kyllähän ne vanhat miehet juttelee - ja juttelivat mutta eihän niitä muista
no miksikäs ne ennen sanoi niitä mustia pilkkuja mitä kuussa on mistä ne on tullut
- mikähän lie haastanut mitenkin eipähän sillä taida olla muuta kuin sillä on vain siellä ne merkkinsä ja siihenkin kuuhun se on pannut ne saattaa olla tähtiä tai noita pilviä tai mitä hyvänsä joka se peittää siellä aina sen kuun näön että se tänne maahan näyttää niin että siellä on pimeää kohtaa ei persetti se on se on kyllä se on vain kyllä se meidän silmään kyllä se niin se erehdyttää kyllähän se nyt taivaalla kun se tuolla kulkee niin voihan siellä pilvi mennä eteen kuun että se sitten mustassa paistaa ja niinhän se tekee onhan siinä se puoli niinhän se nyt tuolla pilvet niin ne on mustia vaikka on takapuolella on siellä se kirkas niinhän se on
no kiertääkös se aurinko maata vai maa aurinkoa
eiköhän siinäkin niin että mikä puhuu mitenkin siinä asiassa kumpainenko siinä kulkee aurinko tai maa eiköhän se eiköhän se lie meille ihmisille siinä asiassa höperöpeli että - me uskotaan kumpaa hyvänsä eli jos minä sanon näinikään että ei tiedetä ja kyllä se niin puolin paremmin on että ei tiedetä kumpainen pyörii aurinko tai maa mutta näin katsoen kun minäkin katson aina kun aurinko nousee tuolta hyvin alhaalta eli menee piiloon iltasilla kyllä se painuu mutta sen juoksuahan ei tiedetä kummin se tekee onko siinä maa pyörimässä vai aurinkoko se on se on kyllä se on kyllä se on meillä ihmisillä se on tukossa ei me tiedetä minä en ainakaan siihen osaa sanoa että kummin se on muuta kuin sen vain että liikkuu se kyllä sen minä kyllä sanon aurinko painuu ja nousee noinikään tuolta mutta sanotaan niin että niin tekee että se nousee kumpainenko siinä kallistelee kuu vai - tuo tuo aurinko vai maa - sitä perustetta ei taida olla kenelläkään tietona arvioida saa saa arvioida mutta minä panen vaan pidän sen asian niin että ei taida tietää kukaan kumpainenko siinä kallistelee kuu tuo tuo aurinko tai maa ei se se on se on tietämätön siellä kun ei niiden rattaiden päällä kun me ei käydä ei käydä ja saattaa konemiehet olla siellä käyttämässä mutta me ei nähdä saattaa siellä käyttömiehet olla eli akat eli mitkä hyvänsä mutta me ei nähdä se ei näytä meille niin kuin tuossa näyttää vieras meille tuota että se noinikään pyörii mutta siellä ei sieltä ei näytetä me saadaan muuten vain akkiloida ja rätnätä meidän mielen mukaan mikä meillä on se mieliaatos niin sen mukaan ajatella mutta siinä on valetta se ei piisaa siihen verraten kun se tuolla on mutta tuo nähdään että tuokin herkeää käymästä kun vain panette vaan ette anna käydä niin se herkeää niin se tekee se ei mutta nyt ne pyörii kun se on käytännössä samahan se on tällekin maailmalle voi olla että se saattaa tämä maapaikka pyöriä jos se on akselin päällä niin kuin ne sanovat ihmiset puheessaan että se on akselin päällä että se pyörii samaten se aurinko jos se olisi yhdessä kohti tuolla niin se siitä vain pyörii ja aurinko on siellä yhdessä kohti mutta siinä se on kyllä se on erehdys siinä ei en minä en sovi niitä niitä nitomaan yhteen muuta kuin se on tietymätön sen minä sovin sanon että se on - me ei ole käyty sen perillä tuon perillä kyllä on vieras se laittelee sitä käymään ja seisottaa mutta sieltä ei näytetä se tehköön mitä hyvänsä meidän pitää vain olla sen mukaan ja meidän akkiloida ja se on meille antanut sen verran - se ei ole kaikkia ymmärryksiä meille kun se ei ole antanut ei niinkään ei ei muuta kuin nämä mitähän meillä vain on vähän minulla niin sitä ei ole muuta kuin pikkuisen sitä - äly-ymmärrystä tänne maailmalle eihän se tuota yleistä tuota niin ei se sitä ole antanut ei eikä anna se nyt on varma tieto mutta me saadaan minä saan rätnätä minne - minulla se rätinki on vaan kyllä minä vain sen sanon että sitä ei tiedä kumpainenko siinä pyörii maako vai - vai aurinko mutta siellä ne vain ovat
no mitä ainetta ne on nuo pilvet
pilvet no se on vain se sitä minä nyt tuota pilvijuttua olen ajatellut että se on sitä sumua niin kun meillä nousee tuolta maasta semmoinen sumu niin kun se nousee oikein paljon että se on sitä koska ne kertoivat nuo ihmiset jotka tuota on päässyt tuota maailmassa kulkemaan ja ja toisilleen tietoja siitä ottamaan että se on semmoista ja niinhän se tulee olemaan kun meilläkin on tuo niin kuin oikein paljon usvaan menee semmoinen aikakausi kulkee ilmassa niin se on niin sakeaa se sumu että ihan ei tahdo toistaan nähdä vieressä se on niin sakeaa niin kun ne sanoo että siellä muissa maissa ei meillä vaikka en minä tiedä tokko noita meillä puolen että se putoaa aina kun sattuu tuolta ilmasta tuo pilvi aina jota pilveksi sanotaan meillä että se putoaa maahan että se niitä putoaa tiheään että se on niin kuin tuo sammakon kutu vain semmoista hydelmää niinhän ne haastaa sitä ja paljon mahdollista kyllä se usvaa se on kyllä minä niin puolin ei siinä ole - ei siinä ole tämän tyylisiä olentoja niin kuin tässä pöydässä ja tuossa ei - se on vain sitä maailman tai sitä sitä ilmakerroksia semmoisia usvapilviä siitä syntyy ei siellä ei siellä ole suutaria eikä mitään joka niitä tekee tuonne se on vain koska se sitten häviää pois ja ei hyvin kauan tarvitse näilläkin seuduin kun ilma silmä näkee niin tuosta - pilvenpalli kulkee oikein - iso musta pilvi pikkuista aikaa niin ei ole kohta yhtään niin tekee siinä on semmoinen
no miten ne pilvet kulkee
- ne - mutta sitä ei taas tiedetä muusta sätringistä muuta kuin että siellä mikä siellä on - mutta tottahan siellä tuuli tai mikä kuljettaa ilma ilmavyöhyke se kyllä on kyllä minä sen sitä mieltä vähän olen eihän siellä - siinä ei kuitenkaan tuossa pilvenkuljetuksessa niin koska se kun kovasti tuulee silloin kun kulkee pilvet kovasti näin näilläkin meidän seudulla tai sitten kun on ihan tyyni ne on yhdessä kohti pikkuisen vain noinikään hyvin pikkuisen kulkee se näyttää niin että on ne vähän liikkeellä mutta kun tuulee niin silloin kulkee hyvin vilkkaasti niin että kyllä siellä ilmavirta se jos niinkin sanoo vaikka minkälainen lienee se kone sitä ei taas tiedä mutta niin minä sitä rätnään että ilmanvirta se voi kuljettaa että siellä käy semmoinen semmoinen ilma eli semmoinen kone joka sitä käyttää miten vain sen rätnää kone se jokin pitää olla ei se ei ne kyllä liikkumatta eihän ne jos olisi niin kuin tämä pöytä että seistä tököttää noinikään niin mutta siellä on jokin joka niitä kuljettaa olkoon vain nyt tuulee tai tai ilmanvirraksi miksi nyt sen mainitsee että jos se
mistä se tuuli syntyy
se siinä se taas on kanssa semmoinen että mitenhän lienee mistä se syntyy syntyykö se niin kuin tuosta pöydältä on syntynyt tuo tai tuo kuva että onko siellä semmoinen tekijä siihen kuuhun tai siihen siihen siihen tuuleen kyllä se taitaa olla sekin meillä ihan eikö lie vain ihan että miten vain arvioidaan ei muuta mitään ei tiedetä perustetta ei tiedetä siihen minä kyllä ehkä noinikään sanon että perustetta ei tiedetä muuta kuin huminahan tuo käy kyllä kai se kun kovasti tuuleekin viehän tuo ihan särkee rakennuksia ja kaatelee puita sillä on niin iso voima sillä tuulella on sillä semmoinen voima vaikka se ei näe muuta kuin humajaa miehenkin tuolla kun kovasti tuulee niin kaataa kämäyttää puskee se tuuli vaikka ei näy mutta se on se olento siinä sillä semmoinen ja kohta häviää pois se on kanssa ihan miten vain sen me tässä tuhmassa päässä osataan rätnätä ei siinä perustetta ei tiedetä ei perustetta sen minä sanon että perustetta ei tiedetä muuta kuin näinikään niin kun minäkin sanon että minäkin kun tuolla kun olen kävellyt tuolla pihalla ikäni pitkään niin niin tuota kova tuulenpuuska kun se kulkee toisinaan oikein - kova niin tinkii viskaamaan syrjällä vaikka sitä ei näe muuta kuin se puskee mutta en tiedä että sieltä kai se maailmasta tulee se tuuli ei ei ei mitään ne on kaikki - ne on kaikki tietymättömiä meille ihan kaikki mitä tuolla on ei mitään
no mistä sumu syntyy
mikä
sumu
sumu no se sumu se se on samanlainen niin kuin kaikki muukin sitä ei tiedetä se on samanlainen sumu vaikka me nimitetään täällä kun nähdään se sumu se ei se jota sinä nyt tavoitatte sitä sitä sitä siellä tuolla sumuksi jota sanotaan sitä sitä miten se nyt ei eihän se pimeää ole kun se on sitä
usvaa
usvaa niin usvaa niin no sekin se voi tulla sillä on ne synnytyspaikat nousee maasta se siinä nyt on että sen minäkin sitä minä pikkuisen noinikään sanon että usva syntyy kun se usvan nimellä on meillä kulkemassa se asia niin kylmä hyvin kylmä kun tulee iltasilla näkyy tekevän kun on tuohonkin niityllä tulee tuohon se usva aina tuohon alankoon niin iltasilla kun alkaa ilta - puoli tulla ja aurinko kun menee niin se lämmin loppuu se kylmä nousee silloin tuolta maasta ja se nousee siihen ja ja se sitten leijuu tuolla ylhäällä se kylmä lämmin on siellä tietenkin vastassa että se ei että kyllä se se taitaa se usva syntyä siitä kylmästä ja lämmin kun loppuu se kylmä rupeaa sitten voittamaan mutta sekin - senkin perustus on onko se niin eli miten se on mutta se että kyllä se maasta nousee se usva niin tekee maasta se nousee ilma kun kylmenee kun lämmin menee pois niin silloin alkaa nousta se - ja se tuntuu se kohta kun siinä kävelee siinä usvan seudulla missä se on niin se tuntuu kylmältä se on kylmää niin se on se on kylmää siinä
no mitä mieltä te olette ukkosesta
-- siellä se on kanssa siellä se on kanssa semmoinen tämä ukkonen ukkosasia se se on kanssa semmoista -- minkä minä haihattelen sitä kohti se syntyy kanssa kylmästä ja varista keskenään niin että ne se tuota koska se niin menee aina kuta kuumemmaksi menee tälläkin seutukunnalla kun minä olen täällä ollut tuolla toisessa maailmassahan sitä nyt vähän on toisenlaista niin tuota kuta kuumemmaksi menee ilma sitä kovempi ukkonen tulee sitten kun jäähtyy ilma se ei kuin pikkuisen hymyää että se tekee se kuumuus sen ja syntyy siinä kylmän ja kuuman kanssa riidellessä siellä siellä on riita sielläkin siinä asiassa mutta se sitä ei taas tiedä minä en tiedä sen kummemmin muuta kuin niin se näkyy olevan kuta kuumempi sitä kovempi ilma kun kylmemmäksi menee niin sitä vähemmän että siinä on siinä on mutta perustetta en tiedä en ole minä siellä ollut tekemässä enkä hoitamassa enkä se se on se on ne on niin kummia - kaikki tuo niin ne kyllä ne on ihan kyllä minä pidän ihan että ei niistä paljon saahan niistä - aprikoida ja haastella ja juttua laskea mutta ne on siellä
no mitä ne salamat on
no se se kun tultahan siinä on kyllä on tulta - kun se salamoi mutta sillä on siellä ne tulivehkeet että se hurauttelee minun kohdalle ei ole kyllä salaman minua ei olen nykäissyt eikä minua kohti ei ole muuta kuin kyllä lyönyt on kovasti näinikään kun sattuu tuolla pihalla tai missä hyvänsä lyö se kovasti siinä lähellä mutta ei ole kuitenkaan mutta tähän minä sanon kun tähän asiaan ihan selvää en minä ole vaan minä uskon sen että kun tuota ukkonen jyryää ja naisihminen naisihminen kun on kantamoissaan niin kun sen lapsen kuolettaa sinne naisen mahaan ja äidille ei tule mitään ei mitään mutta se kuolee se lapsi tässä on kumma asia herra ihme tokiinsa että miten se minkälaista sen luulisi se se siinä olisi ihminen eli mikä tekemässä sitä asiaa mutta ei mitään muuta kuin se salama tekee sen se hurauttaa lapsen kuoliaaksi ja äidille ei tule minkäänlaista muuta kuin kohta synnyttää se se tulee se hermostuu siitä että se kun kuollut lapsi on niin se tulee pois mutta mikä sen siinä sitä ei sitä pohjaa ei taas se saa olla meiltä ihan niinikään minulta ainakin mutta niin on tarkka asia siinä se ei ole antanut siihenkään minulle eikä meille ihmisille se ei ole antanut täyttä tietoa yhtään siihen asiaan että sillä lailla osaa sen asian ajaa että äidin mahaan kuolee lapsi ja äidille ei tule mitään miten se siinä erottui herra ihme tokiinsa se on niin kumma asia että tuokin tuossa niin se ei kuin pollottaa ja siinä ei ole sen kummempaa mutta siinä on siinä asian juoksussa on kumma takana siinä on niin piilo piilopaikka takana siinä että meillä ei ole sitä käsitystä eikä se anna meille se jos olisi antanut kaikki niin nuo käsitykset mitä tuolta ylhäältä on piilossa niin minkälaisia me oltaisiin me oltaisiin herra ihme kun me oltaisiin pahankurisia me sen mukaan sitten elää melskattaisiin mitä se sieltä antaa mutta ne kun on piilossa niin me ei muuta kuin saadaan näinikään niitä kohti vain miettiä ja rätnätä ja sillä lailla vain täällä olla vain ja niinhän se menee mutta se pitää kaikki ne piilossa on se piiloa sekin - asianjuoksu kun äidin kohtuun lapsi kuolee ja ukkonen sen tekee ja äidille - ei tule mitään onhan tässä niin lähekkäin kaksi ihmistä että herran ihme ja sen osaa erottaa ja se on tuolta ei se ole ihmisten keskustekoa se - sitä väliasiaa se ei ole antanut tietoa muuta kuin nähdä ja kuulla en minä ole ollut kuulemassa enkä näkemässä mutta tiedosta ainahan kun sattuu maailmassa tapahtuu semmoinen asia niin se pannaan lehteen ihmeeksi meidän ihmisten keskuudessa pannaan että kun semmoisia tapahtuu se sehän siinä on se on justiin ja niin tapahtuu
no mihin se salama yleensä iskee
- se näkyy tekevän milloin mihinkin milloin lyö jos se tulee niin kuin nytkin on tullut tuolla monessa pitäjässä niin on tullut salama tupaanko se on tullut ja siinä on ollut paljon ihmisiä istumassa ja se on kuljeksinut siinä huoneessa ja se ei ole erittäin tehnyt mitään vahinkoa ihmisillekään - ei ole tehnyt yhtään mutta se että se salama on kulkenut minä olen nähnyt puun kun särkee särkee sen puun kappaleiksi tai miten raapii ja ja sitä en ole en luona ole - ollut mutta se sieltä on - sen päivän muistan justiin olin niittämässä tuolla sydänmaalla siellä kotipuolella niin olin niittämässä syyskuun kymmenes päivä olin minä niitin siellä vesakkoa siinä kun kulki se salama minun vierestä ihan ja pikkuisen matkan päässä oli lehmä karja oli pellolla siitä tappoi yhden lehmän kun siihen laukesi laukesi se pommi lehmikarjaan ja yksi kuoli ja se siitä minun vieritse kun minä siellä vesakossa niitin niin niin se siitä kulki se pommi ihan selvä näkeehän niitä hyvin tiheään niitä asioita niin semmoinen oli siinä ja minulle ei tehnyt mitään muuta kuin siitä vain vilkaisi kulkemaan meni siihen pellolle siinä tappoi lehmän kun siinä - laukesi sitten se pommi niin kuin se tekee ja nyt taasiinsa siinä tuvassa kun ihmisiä oli niin paljon ja ei tehnyt ihmisille mitään muuta kuin mitä se vähän siellä rikkoi niitä joita itse kohtia pikkuisen rikkoi mutta ei - olisihan se saattanut jos sehän sillä ei olisi ollut voimaa niin särkeä koko tuvan eli koko sen ihmisen kuolettaa mutta ei tehnyt mitään tämä on ihmeasia niin tämä on ihmeasia no onhan meillä vähän esimerkkiä tuossa nyt tässä tuo kone se te panitte että - sen perillä olette tuon asian että liikkumaan panitte ja nyt se liikkui ja jos sitten panette tukkoon niin se panee se ei liiku perillä on samaten on tuolla siihen niihin asioihin siellä on joku perillä ja se tekee niin nätisti että tuota semmoista ihmettä ei ole niin kuin nyt oli mutta minä en missä pitäjässä se olikaan se jossa se nyt on liikkunut se ukkonen se salama niin ihmisille ei tehnyt mitään ja huoneessa liikkui ja vähän rikkoi siellä joitakin kohtia katsopas tätä eihän tuokaan tee mitään jos te ette pane niin se seisoo eikä tee jos noinikään kulkee se ei tee mitään samatenhan se on siellä - se kulkee ja ei tee mutta merkkiä vähäsen on siellä tehnyt huoneessa onko se - mitähän se on siellä vähän rikkonut ei se paljon ole hyvin se salama semmoista se on se asia se on tietymätön se ei ole antanut meille perustuksia ei ole muuta kuin me saadaan omasta mikä meillä on se ymmärrys sitä vasten saadaan miettiä ja rätnätä ja mutta ei pohjaa asian pohjaa
no oliko siltä salamalta missään turvassa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
turvassa
salamalta - eihän meillä ei ole mitään sitä kohti turvassa ei mitään me saada mutta laittelee ihmiset että muka on turvaa - ne nykyisin ne hyvin paljon laittelevat sitä ukkosta vastaan miksi ne sanoo sen kun isoihin rakennuksiin panevat että se on ukkosta vastaan
ukkosenjohdatin
niin johdatin niin niin niin kuin meillä tuolla kirkkoonkin ja semmoisiin sielläkin kuuluu se on että se ei muka se estää ei estä mitkään meidän laitteet muuta kuin silloin kun se ei tahdo tehdä pahuutta niin se ei tee pahuutta olkoon siinä meiltä vaikka minkälaisia laitteita niin se ei estä ei mutta me ollaan heikkouskoisia me ei uskota täyteen mikä se tuolla on se on siellä on niin täydellinen se uskonperuste että se ei narraa siellä on totuus aina niin kuin se on siinä asiassa se on se totuus vaikka me -- ja nythän tuntuu vielä näkyi olevan hyvin paljon tuossa keväällä että niitä ukkosen lähettimiä niitä pitäisi laitella näihin rakennuksiin en minä en rupea siihen ne ei pidä -- särkee niin se särkee ei ei ne pönkitä sitä asiaa ei kyllä se on kyllä se on humpuukia se muuta kuin antaa vain olla noinikään luonnon mukaan ja ollaan me taas luonnon mukaan ollaan
no mistä se sateen kaari syntyy
- siinä on nyt vähän semmoinen se kaaren syntyminen sen minä olen noin katsonut tuonne ilmaan vesisade kun tulee sitten tuota aurinko paistaa täällä takapuolella kun se pilvi menee noinikään eteenpäin aurinko paistaa täältä takapuolelta ja siihen väliin syntyy sitten se vesisade ja se semmoinen olento siitä siitä siitä ilmanalasta siitä vesisateesta että se sitä aurinkoa vasten paistaa että se tulee tämmöinen kaari minä olen sitä katsonut aina kun ukkonen kulkee ei se muulloin synnykään kuin ukkosen aikaan ei se muulloin synny silloin kun on se ilma ei se nytkään ei kulje ei se ole tuolla nyt kaarena mutta silloin se on kun ukkonen on silloin se syntyy kaareksi että se noinikään vääntyy että se aurinko paistaa täältä takapuolelta ja se vesi - saderintama on siinä menossa niin niin se sitä vasten semmoiseksi minä olen sen katsonut ja se kun tuossa niityllä toisinaan kun aina ukkosenilma on tuossa kun on tuota vettä niin se pää painuu aina noinikään sinne ojaan näyttää niin vaikka se ei ole kuin meidän näkyjä olkoonpa sitten siellä taasiinsa joka sitä kuljettaa niin miten hyvänsä mutta minun silmäni katsoen niin se painuu se pää ja sanotaan että se juo sieltä keskenämme ihmiset haastaa että se ottaa sieltä vettä siihen kaareensa ja mutta sitä en tiedä ottaako se eli eikö se ota mutta vettä kyllä sataa mutta se on se on epäselvää minulle vähäsen vaan - semmoiseksi se näkyy syntyvän että siinä se auringon ja sen veden välillä siinä se syntyy se näköala kun vettä sataa aurinko paistaa toiselta puolen niin se siinä syntyy se semmoiseksi minä olen sen katsonut sen kaaren syntymisen sen vesikaaren ja se kiertää noinikään niin tekee
no mistä revontulet syntyy
revontulet -- tietenkin kai ne on taasiinsa siellä sen taivaan isän hoidon alla kaikki ne ne niin kuin nuo on kaikki ne mitä nuo tuolta on nämä puheet tässä nekin syntyy ne pakkasella kuta kovemmat pakkaset on silloin on kovemmat revontulet niin näkyy olevan että se syntyy ehkä siellä niin siitä ilmasta ja lämpimästä luultavasti että se voi olla semmoista se asia koska se kuta pakkasempi on niin sitä kovemmat revontulet on niin liikkuu tuolla maailmassa ja siellä on paljon kylmempi ilma että kyllä - se se no eihän niitä perustuksia niitä ei kyllä tiedä ei sillä on ne omat kattilansa siellä ja ne omat vehkeensä joihin se näyttää meille niitä - ja ne ei ole meille muuta kuin ihmeitä ne olisi meille opiksi mutta me ei osata sen minä vain että me ei osata sen mukaan olla niin kuin se niin kuin se kehottaa
no sanoiko ne ennen revontulien ennustavan mitään
no sanoihan ne että siitä tulee kova tuisku tai pakkanen tai ei muuta mitään sen ne kyllä aina sanoi että tulee kova pakkanen taas jo revontulet palaa tai tuisku ja niinhän se aina syntyy mutta se että se hänen siellä ne laitteet niin niin tuota ne on siellä ne ei ole meidän me ei osata minä en osaa ainakaan muuta kuin ne on kaikki kaikki ne niin kuin nyt minä jos vetoan tähän nykyisen ajan meidän elämäkerran kuinka me on ihmiset koko maailmassa kuinka ovat hupsuna tuolla ylhäällä liikkumisessa voi kun ne on hupsuna siellä kun eikö tuolla lie nytkin tuolla ylhäällä lentelemässä tuolla maailmassa satoja ihmisiä ja ne ei muuta kuin valehtelee sitä tekevät ja se ei siinä ei ole muu on se tämäkin tietopuolisuus muka otettava tänne maailman ihmisille mutta on siinä toinenkin puoli rahalla tekevät sitä sieltä hankkivat elatustaan itselleen kuta kummempia osaa sieltä - vain - antaa sitä harkintaa niin sitä isomman - palkan ne saa ja palkan edestähän ne kaikki siellä tekee ei ne ilman tee sen minä uskon kova raha niille onkin niille on - enempi rahaa vielä tunnille kuin hänelle tuossa jossa on monta vertaa parempi palkka vaikka - paremmin sinä tuossa pystyt tuota toimimaan tuon ajatuksen mukaan tuota elämänkulkua kuin mikä siellä tuolla ylhäällä eihän ne - mitä ne muuta kuin tuovat minkä näkevät ja sanovat ei siinä ei ole perustusta mitään muuta kuin valhetta tuossa ei ole valhetta kuitenkin pyörii nuo tuossa kun pakkanen pyörii
mistä se ruskotus syntyy
rusko niin kuin aurinko aina nousee se tietenkin sitäkin perustetta eihän sitä tiedetä saattaahan siinä se rusko kun syntyy se aurinko se kone jos minä niin puolin sanon pannaanko siellä kun se oikein toisinaan nousee kova rusko että on hyvin punainen isolta alalta ja oikein punainen jos - jos sinne pannaan hyviä puita sinne hellaan tai mihin uuniin niin sehän antaa hyvän palon ja näön tietenkin kun hyvästi palaa niin sama kai se on siellä että se hoitaja joka sitä hoitaa sitä aurinkoa siellä nousun aikaan se panee semmoisen että näette kai te ihmiset siellä maailmassa että tämmöinen tämmöinen rusko se nyt tulee taas ja siinä se että perustusta ei tiedä ei ei kun ei päästä lähelle ollenkaan ei päästä se ei laske auringon luo ei laske ei nähdä minäkin tämän elämän aikani näistä asioista kun ne kuitenkin siellä paljon ihmiset koettelevat mutta milloinkaan ei näe kirjoituksissa että ne olisi aurinkoon menneet ja sinne tähdänneet menoansa ei ihmiset ei - mutta kuun kansan ne tähtien kanssa ne pelaa nämä kun on kylmiä niin sen tautta ne menee näiden luo on menevinään mutta eihän ne pääse niidenkään luo mutta aurinko kun se on kuuma niin se sanoo - niin että tuota älkää te pojat tulla tänne että kyllä meillä tarjetaan ja niin tekee ei - ei - minä en ole nähnyt auringosta että sieltä olisi kirjoituksia ei
no eikös ne ennen ruskon sanonut ennustavan -
niin noh vesisadetta muuta ei mitään ne sanoi että kohta tulee vettä ja siinä voi olla kyllä mutta se on taas se olento siellä mutta niin tekee tänne kun hyvästi ruskottaa ne sanoo ihmiset keskenään kohta tulee vettä ja tuleekin vettä aina kun sattuu mutta sitten ei tulekaan menee niinkin ja se on paljon mahdollista eihän meillä ole mitään tekemistä muuta kuin nähdään vain saadaan me arvioida mutta se on meillä niin lyhyttä se arviointi siihenkin siihenkin asiaan että kyllä tulee vettä kyllä minä sen olen nähnyt että hyvästi kun ruskottaa niin kohta tulee hyvästi vettä liekö sitten siellä joka sitä hoitaa niin perustusasia lienee sitten se on heidän asiansa ei ole minun asia
no mistäs ne hyvät ja huonot ilmat tulee
no kaikesta noinikään niin kuin nytkin tuolla pihalla se syntyy siellä siellä on nytkin tuommoinen ilma aurinko jo - kun se joka on se ylihoitaja siihen asiaan niin se antaa lämmintä silloin se menee nuo kylmät pois sen edestä ja se siitä se vain se on vain siellä se - niitä ei kyllä ne on ne siellä ihan ne on ne on meiltä ne perustukset ne on ihan tietämättä mutta arvioida saadaan noinikään niin kuin nytkin tässä jutella vähän niin kuin nyt on tuolla tuo ilma tuommoinen on siellä on ne kylmät kulut ja olot maailmassa se sen tähden pitää tuolla lailla siihen minä nyt sillä lailla sanon että tuota sitä pitää olla siellä kun se meitä hoitaa ja tuota maan pintaa kasvattaa kaikki siellä pitää olla kylmää ja - se on sitä vasten jo antanut tuonkin asian että meille elämänjuoksussa niin että kasvaa nytkin tuommoisella ilmalla siellä kasvut kasvaa ja sillä lailla ja sitten lämpimällä ilmalla se jouduttaa niitä ja antaa ottaa pois se on niillä laittanut niin hyvin että me ei osata niin olla kuin se pitäisi - meidänhän se on se vika sitten tuota kohti ilmat on kyllä voi tokiinsa vaan me kun ollaan pahankurisia eihän me osata olla ei muuta kuin semmoisia on sieltä on ne laitteet tuota meidän se kun on tänne maan päälle kerta ihmiset pannut ja tämän maailman on - antanut tulla vaan sitä ei tiedetä ne on ne on tietymättömiä aprikoida saa mikähän mitenkin että maa on näin meidän alla
no tiesikös - ne ennen milloin tulee hyvä ja milloin huono kesä
kesä paljonhan ne toki ennusteli sitäkin asiaa mutta se pettäähän se pettäähän se meidän ennustukset talvella niin ne ja olen minä vähän sitä siinä asiassa minkä minä olen täällä kulkiessa nähnyt tämän - ilmankulun kanssa talvella jos on kovat pakkaset ja semmoiset kovat ilmat kesällä on sitten kovat ukkosenilmat siihen minä olen vähän semmoinen semmoinen minun ikäaikana ja minkään näköaikana täällä elämänkulussa nähnyt että kuta pakkasemmat on ilmat talvella niin sitä kovemmat on ilmat kesällä niin no nyt meillä on kulkemassa tällä seutukunnalla eikä tuo hyvin pahasti tuollakaan muualla maailmassa näy olevan - sama maailmahan se on mutta on kuitenkin enemmän vähän meidän seudulla tässä niin - ukkonen tänä kesänä on kulkenut hyvin vähän hyvin vähän kaksi kertaa on pikkuisen vain hymynnyt se on hyvin pikkuisen ei jyrynnyt kovasti ole eikä mitään salaman liikkeitä ei ole tehnyt tällä - kohdalla mutta se että viime talvi oli niin lauha että tuota kun ei paljon koko talvena ollut pakkasta niin se sitä mukaa näkyy kulkevan se kesä siinä asiassa siinä minä vähän olen sitä mieltä että kuta kovempi pakkanen on talvella ilmat rajuja niin sitä sitä rajumpi on kesä kovat ilmat on sitten kesällä se kuivaa se ukkonen käy niin kovasti ne - ilmavirrat liikkuu
no muistattako miten ne muuten ennen - ennusti ilmoja
ne ne on mikähän miten sanoo eihän sillä ole paljon muuta merkitystä mikähän sanoo sen tietonsa mukaan niin sanoo paukauttaa aina toinen jo sanoo siihen vasten että tuota ei se niin ole toinen vain jo tahtoo väittää ja ilmaa pitää herranaan siinä että hän tietää muka paremmin sitä kun ei niitä tiedä perusasioita ei tiedä kuitenkaan ihan pohjaan asti muuta kuin minkä noinikään vähän niin kuin minäkin olen vähän nähnyt siitä ei ne on siellä ne kaikki ne on ne on vain että me vain saadaan aprikoida ei se kun ei ole antanut meille näitä tietoja mitä sitä tuolla ylhäällä on se ei ole antanut täysin muuta kuin noinikään vain että minkä me tarvitaan täällä sen mukaan
no niitähän oli ennen semmoisia merkkipäiviä joista ennustettiin
voi tokiin niitä -
niin kuin matinpäivät ja
niin
ja semmoiset
niin niin ne on vain ihmisten keskuudessa ne syntynyt että ne on silloin ottaneet siitä ajankulun ihmisten keskuudessa ja sitten pitäneet toverina vähän tätä - ilmajuoksua että minkälaista se on mutta onhan se voinut passatakin niissä asioissa vähän ihmistenkin rätingit onhan se saattanut sattua vaan onhan se saattanut mennä väärinkin puolin että ei ole pitänyt paikkaansa on on se on justiin tuonne ylhäälle niin - sinne ei osaa - antaa totuutta muuta kuin sanoa vain suoraan se on siellä miten se pitää ja meillä ei ole
no miten ne ennen laskivat aikaa kun ei ollut allakoita eikä kalenteria
ne on vain itse kukin luonnon mukaan ne on kyllä katsoneet auringon kulun mukaan siitä ne on ottaneet sen osviitan ja sen mukaan ne on sitten katsoneet sitä ajankulua ja se sopiikin kyllä sen auringon mutta se on siellä on taas se se kulku niin se on sitä kulkua kun ne on ihmiset ottaneet ei ollut kun ei ollut kellojakin kun minä siitä nyt sanon kun se nyt menee - melkein samaa kun ei ollut kuin pölkkyjä oli vaan pystyssä noinikään ja siinä oli se taulu ja siinä oli ne numerot sitten oli keskellä oli se semmoinen rautainen napa niitä oli melkein joka mökissä ja joka talossa semmoiset kellot oli niitä se kun kuvastaa se ja ne numerot oli siihen kahteentoista niin kuin se on kellorätingissä se kuva näin pilvisenä aikana niin se kuitenkin kun kuvasti se napa kun oli pystyssä melkein niin paksu se napa kuin tuo sormi noinikään oli pystyssä siinä siinä taulussa oli siinä puutaulu oli siinä oli ne numerot merkittynä no se kuvastaa pilvellä niin se vähän siihen viereen kuvastaa tummentaa se se se naula siinä että sen näkee että millä kohdalla se on nyt siinä numerossa se kuva siitä osaa sanoa että nyt on kello yksi kello kaksi kello kolme ja muuta ei ollut kelloja ei ollut
no mitenkäs ne vuoden päivät ennen laski
noh ne on ne vuoden päivät ne on vain laskeneet niin kuin se nyt kulkee -- ihmisten rätingissä kun se on meillä tässä - kirjakulussakin niin kun se on joulu on se joka se on se ensimmäinen siitähän sitä sitten lähdetään tammi helmi maalis huhti ja joulu ja taas tullaan siihen joulukuuhun ja - siinä sitten ne välillä ne mitkä oli ne - merkkiajat ihmisillä ne sen mukaan taas sitten siinä kulkivat ei siellä mutta se perussyy tuolla se on tuolla ylhäällä ei vaan ne on ihmiset täällä vain haihatelleet sillä lailla ja
minkälaisia merkkipäiviä niillä ennen oli
mitä
niin mitä merkkipäiviä oli
niin ne nyt pitivät vaikka mitä merkkipäiviä mäenlaskupäivä oli se laskiainen niin kuin sen olettehan sen sen kyllä tiedätte että mäkeä lasketaan ja se on merkkipäivä silloin kaikki minäkin olin vaikka olin renkinä toisen käskijänä niin annettiin iltasilla mäkeä laskea vaikka tämä asianpuoli on semmoinen että tuota eihän ne olisi tarvinnut antaa laskea mutta siksi oli kuitenkin ihmisillä sitä tervettä rätinkiä että ne ei olleet niin kovasti vihoin renkiinkään vaikka heidän käskyläinen se oli antoi ne laskea iltasilla mäkeä - ei ne siitä meissä on niin - tämä elämän kulku että voi tokiin vaikka niin kuin kerta se on meissä se pahankurisuus kun me ollaan toisiimme niin eihän niitä osaa mikäpä niitä onhan niitä niitä merkkipäiviä niitä oli niin paljon joita ne ihmiset pitivät mutta ne on nyt nykyisissä nyt ei ole nyt ei ole mikään muu niin merkillinen päivä ihmisillä muuta kuin tämä elämän juoksu tämä on muuttunut paljon toisenlaiseksi nyt ei ole ihmisten keskuudessa se on suurena valttina se pahankurisuus se on pään etunenänä mitään ei sen no sitten on tuo toinen asia nykyisin tuo nuoret ihmiset niin naiset niin kuin pojatkin niin tuonne ympäri maailmaa annetaan juosta ja siellä niiden renttuilla ja siellä tehdä sitä pahankurisuutta se on nyt nykyisin valttina täällä ihmisillä elämäkerran kulussa ennen vanhassa ei ollut ollenkaan niitä ne oli kaikki kotona nuoret niin kuin vanhatkin ja ne ei tehnyt pahuutta mutta ne siellä tekee pahuutta vaikka hyvällä nimellä niitä siellä ollaan pitävinään niin siinä on niin kummallista se elämänjuoksu
no muistatteko semmoisia huonoja kesiä
voi onhan niitä huonojakin kesiä ollut on on että ei tule paljon viljaa mitään ja sitten muutenkin se on ja silloinhan sitä ei tule viljaa kun se on huonona se vesikevät kovat kun sattuu tulemaan niin silloin ei tule muuta kuin sitä vettä vain on ei tuota hyvin kauan ole hyvin montaa kymmentä vuotta ole kun oli se vesikesä oli heinäntekoaikana kun heinät tahtoi mennä veden matkassa tuolla missä oli niittyjä ja niitä puroja ja kaikkia niin vettä kun oli niin paljon niin se vei ne heinät matkassaan no silloinhan ei tule viljaakaan kasvaa kyllä korret vähäsen mutta sitten taas ei saa niitä ylös ne lahoaa sinne ja nehän on sitten niitä huonoja vuosia ne on huonoja voi tokiinsa ja sillähän sillähän sitä pitää siihen surveen syöntiin mennä sitten kun ei ole sitä viljaa ja - sinä aikana kun oli niitä semmoisia aikoja silloin kuin mekin - elin minäkin siinä kotona kun olin niin kun ne liikkeet kun ne oli vielä oli niin huonoja niin sitä jos maailmassa olisi ollut viljaakin niin ne ei sen liikkeen tautta ei joutuneet niin niin kuin nyt on nyt on liikkeet niin vilkkaat muuta kuin ihmisten pahankurisuus on sitten siihen ne ei anna